हरसो जगतलो सगळ्यान वडली वस्तु जेष्ठ्या फुडल्यान सांगल्यानी खारी तोण दिसां येतात। आमी कितकोई मेकअप करु जाव कितकोव काय काय नखरे शो मारू हरसो आमका आमचा खारा रुप दाखोवता आनी आमी हरसा फुडल्यान रवण स्वाताकडे बोलन आमच्या मनातले गोष्टी सांगतोव जे आमी कोणाक सांगणोव। हरसा फुडल्यान रवण आमी स्वातक महाराणी समजतोव आनी हरशी आमका आमचा <hesitation> रुप दाखोवता। येचो उपयोग गड्येन, मोर्येन, घरान, भायर खैसरय जाता।